Tiiq olõt kõik umbõlõ hääd tüüd tennüq. Teno teile um seo tüü meil ülepää nii häste vällä tulnuq. Ma taha teid tennädäq tiiq suurõ pannusõ iist ja ma arva, et ku mi saa järgmädse hää tüü, sis mi tulõmiq jälki ilosahe toimõ seo as'aga ja noh, tuu as'aga, miä sis tulõ.